Гурбаҳо низ мисли дигар ҳайвонон метавонанд ба бемории ҳорӣ, ё ин ки девонагӣ гирифтор шаванд. Ин аз он сабаб метавонад рух диҳад, ки агар гурбаи бемор бо гурбаи солим дар алоқа бошад. Дар дигар ҳолатҳо ин ғайриимкон аст.